हाँ मेते जू ची साधारंड टी स्टाइल वाई छोटी बंदोड़ औंदी ची जेमा बालू ते हम तीन हिस्सा मा बाटी ते बारी-बारी से योका भीतर योक पिरोंदा छीन मेरा आसपास जु छिन लोग रोज़ाना अर ख़ास मोकू पर अर इन भी छोटी बांदी ते रखदा छिन।